dume ke alfanu jiba famaare e sarla jeans, alfanu maagel bo, naane no e amfire ngam resaaki jamdi agogo. Amma jo un amfira jiba kan ngam resaaki kayaji famarun ngam so di majja.